í þessum þætti ætlum við að fjalla

í Reykjavík þá þrettándu í röðinni sem hófst hér í Norræna húsinu í gær við fjöllum sérstaklega um erlendu höfundana á hátíðinni gestina við opnun hátíðarinnar fluttu ávörp hann er breskur blaðamaður og rithöfundur hann skrifar mest í Guardian bæði um pólitík úr breska þinginu á mjög svona meinfýsinn og beittan hátt en líka um bókmenntir og ekki hefðbundna gagnrýni heldur það sem kallað er

hann sýður niður efni bókar í stuttan texta svona

og hann endursegir bókina í anda höfundarins ýkir stílbrögð bæði góð og vond og sérstaklega vond og gerir stólpagrín að höfundi og efninu og honum er ekkert heilagt hann hefur tekið Shakespeare svona í nefið og fleira ég sá hann fyrst á bókmenntahátíð í nokkrum árum og hugsaði með mér þennan mann verð ég að fá til Íslands og nú er hann kominn og ég segi bara góða skemmtun

sagt bókin allt sem ég man ekki eftir sem er mjög frægur

Svíþjóð fyrir þessa bók fyrir tveimur árum síðan þetta er svona margradda skáldsaga segir frá Samúel lætur lífið í umferðarslysi við svona einhverjar grunsamlegar aðstæður og við heyrum í sem sagt bæði fyrrverandi kærustu hans og vini segja frá Samúel og og fáum þetta svona frá ýmsum hliðum þetta er svona

úr nútímanum frá ungu fólki og blandast inn í þetta líka svona kannski

víða um heim og fékk þessi virtu verðlaun og og er sem sagt til í íslenskri þýðingu Þórdísar Gísladóttur að tengja við skáldsögunnar heimför þetta er kornung kona sem er bandarísk og þetta er fyrsta skáldsaga hennar sem er mjög athyglisvert og sterkt verk sem hefur slegið í gegn um víða veröld og má segja að þetta sé söguleg skáldsaga og fjölskyldusaga sem tekur á jafn

og dramatísku efni og þrælahaldi og þrælasölu frá Afríku til Bandaríkjanna og er í grunninn saga hálfsystra sem heita og svo tvinnast þetta þannig að í nokkuð sjálfstæðum þáttum er fjallað um afkomendur þeirra og brugðið ljósi á öll þessi mál í gegnum tíðina bæði

Afríku og Bandaríkjunum ekki síst

lék við íslenska

menntaður líffræðingur en ætlaði sér eiginlega alltaf að verða rithöfundur og byrjaði á því að skrifa um umhverfismál og og náttúruna og svona og hefur eiginlega haldið því eins og sjá má í sem fjallar um flugur og hvernig hann

veiðir þær í stóra gildru segir okkur frá bæði atferli þeirra og og eiginleikum en um leið segir hann frá ýmsu öðru eins og öðrum

og jarðfræðingum og rithöfundum og sérvitringum og spinnur úr þessu öllu nokkuð yfirgripsmikinn vef sem nær í rauninni langt út fyrir

blaðsíður bókarinnar og virðist svona spegla lífið sjálft og kannski leit okkar að tilgangi í þessum margbrotna vef sem lífið í rauninni er hann sjálfur ákveður að einbeita sér að því smáa flugunum og náttúrunni og leggur áherslu á það að við eigum að reyna að lesa smáa letrið í

náttúrunni með því að rýna í það allra smæsta þá áttum við okkur betur á því hvað allt er margbrotið og flókið í kringum okkur tapio Koivukari er okkur Íslendingum að góðu kunnur sérstaklega Vestfirðingum enda bjó hann þó nokkur ár á á Ísafirði og skrifaði

sem naut mikillar hylli á Íslandi en hann er líka finnskur höfundur og skrifaði þessa bók hér verðlaunin í Finnlandi sem eru svona virtustu verðlaununum og hún er um

þetta er á árunum eftir stríð og viðbrögð samfélagsins og fjölskyldunnar eru umfjöllunarefni bókarinnar og svo er hún bara alveg feikilega vel svona margar mismunandi raddir og mig langaði bara að lesa eina setningu listilega þýdda af honum Sigurði Karlssyni þarna er predikarastelpan úti í mýri ég tiplaði úr fylgsnum skógarins í átt að mýrinni til að sjá betur trén urðu lægri

vængjum sínum teygðu hálsana og þeyttu aftur básúnur sínar eins og til að segja að tíminn væri kominn vorið væri komið og

sólin skini nú að nýju á allt þetta er vel skrifað ritverk bera með sér að hún á rætur að rekja til tveggja ólíkra menningarheima hún er fædd Puerto Rico en fluttist þrettán ára gömul til Bandaríkjanna og hefur búið þar síðan hún skrifar á ensku en hefur þýtt verk sín á spænsku þær fjalla um æskuár hennar á Puerto Rico og unglingsárin í New York og megin þráðurinn í þessum bókum er leitin að sjálfsvitund höfundar sem þarf að kafa ofan í í sjálfri sér til þess að finna sig í Bandaríkjunum þetta eru

og ég segi að vissu marki þar sem að staða Bandaríkjanna er hún útlendingur en samt er hún ekki útlendingur það gerir kannski hennar stöðu dálítið sérstaka og áhugaverða meðal gesta og bók hans heitir á íslensku fegurð er sár og þetta er alveg mögnuð bók frásagnargleðin alveg spriklandi og hugarflugið taumlaust en honum tekst að segja sögu þjóðar ungrar þjóðar út frá þjóðsögum og þetta minnir í senn á þúsund og eina nótt á góðum degi og persónurnar eru allar tröllauknar en verða samt svona hugleiknar þó að sem sagt piltur og stúlka breytast í fjall menn og

rísa upp úr gröfum sínum þegar henta þykir og þetta langt handan við tíma og rúm og farsakennt á köflum og ljóðrænt afskaplega ljóðrænt og þetta var bara þung bók og þykk en hún svífur skýjum ofar

er bandarískur rithöfundur og sagnfræðingur hann hefur sérhæft sig í sögu Mið Evrópu eftir stríð en hann er kannski hvað þekktastur núna fyrir bók sína on Tyranny sem hefur setið í efstu sætum metsölulistans vestanhafs síðan í vetur

sem andsvar við kosningu Trumps í embætti forseta Bandaríkjanna og það má eiginlega segja að þessi bók sé einhvers konar

fyrir nútíma þjóðir sem segir okkur hvaða lærdóm við getum dregið af sögu tuttugustu aldar og allra þeirra hörmunga og hún er eiginlega eins konar já svona hvernig getum við sigrast á fasisma

hvað í ósköpunum getur verið spennandi við bók sem fjallar um tvo karlmenn á lengst norður í

skáldsaga né fræðirit en er þó allt þetta í senn bókin er hafsjór en prímadonna bókarinnar er

sem er í rauninni hákarl eins og við þekkjum hann en í þessari bók er hún upp á norsku þetta er skepna sem getur orðið sex hundruð kíló á þyngd fimm hundruð ára gömul það er að fædd á dögum Martins

þeir ætla sér að ná þessari bráð hún er í lengst undir þeim en hún ætlar ekkert að láta þá ná sér þessi saga fjallar um þessa

mennirnir ætla sér að ná henni sagan er á einhvern hátt

haft ófyrirséðar afleiðingar eins og við sjáum ýmis merki um við eigum nefnilega allt okkar undir hafinu en hafið þarf ekkert á okkur að halda heitir skáldkona frá Skotlandi eða öllu heldur Hjaltlandseyjum fyrir norðan Skotland þar er hún fædd og

en hefur búið í mörg ár í Edinborg og undanfarin ár hefur hún verið Edinborgar sem er fallegur titill hún skrifar á mállýsku

sem er sérstök og það eru aðeins um tuttugu þúsund manns sem tala hana og geta skrifað hana og það er mállýska sem er skyld íslensku og nú á bókmenntahátíð þá kemur út bók eftir og íslensku ég trúi því að hún sé forvitnileg fyrir fólk bókin grænmetisætan eftir suður kóresku frekar stutt skáldsaga sem ég held að sé gott hún á alveg gríðarlega mikið erindi við okkur öll og það er mjög auðvelt að

tengja við hana þó að við séum kannski reynsluheimur Suður Kóreu sé okkur framandi hún skrifar um mjög knýjandi hluti og í þessari bók tekst tekst hún á við ofbeldi og titillinn grænmetisætan segir manni mjög lítið því að þetta er fyrst og fremst ekki bók um það einhverja konu sem hættir að borða kjöt heldur um miklu meiri og dýpri hluti einhverja konu sem hættir að borða kjöt heldur um miklu meiri og dýpri hluti við kveðjum héðan frá bókmenntahátíð í Reykjavík henni lýkur á laugardagskvöldið og um að gera að drífa sig og taka þátt